komuniti ami, uhh nyuwa bala kayuh naan, meng burger, anih simua

[uhh]..sistem sosial da mene paguh da jugong perintah ndug bala rakyat sien mah ceh, uhh... kitak bidapud, bigumpul ngundah program da pagauh dadeg rakyat semua, da peringkat umur, atau pun peringkat kampung.

Aku buleh bilajar ne masu AI, YouTube ataupun google da adeh sen sanang icek dangan jimat duit.

Ngajah adat ami, asih nyaga inya da umeh girumeh mandam sien inceh kan ne da girumeh mandam en ande amang maka kaban anak ne nyaga. Kah ne inya beken, inya da nyaga ne sien inceh bala jururawat, bala misi meng inya da girumeh mandam en da hospital, bala misi, bala jururawat nyaga ne. Kan ne kaban anak, kaban umbu, kaban adik adep, adep adep da samah mamba, sak kaban, kaban bala adep lah nyaga.

Tugas dangan tanggungjawab aaa Bala komuniti da dog pilih da binua ato pun adep ne mesti bertanggungjawab dangan aaa kaik buleh ngundah kayuh da kaik tantu paguh dadeg adep ne.

Cara inya mayar kayuh da masyarakat ami, minan tunai, dangan selebih ti tok bilakon ne aku suka adalah da rock.

Pimain music ato pun pimain da ku suka The Beatles

Masa ku <noise> ku rasa happy sebab amang ku mirih handphone adeh nan ku chat bala dingan ku bala amang ku ngan ngunah kerja skulah.

Binatang da biasa ami kudip ne da binua ami adeh duweh, kasung ngan singau majoriti ne.

Kayuh naan da kaik sihat da kaik patut kita maan ne silalu, kayuh naan birinyo meng siok gureng, bala burger, bala pangan.

aaa ku suka aaa tubek program meng da motivasi program program da crita crita da paguh da nulung meng anih cara kita ngatur mamba dangan cita cita pasal tatapan anak tiri sien thank you.

Cuaca da negara ami tiap buran ne birubah. Meng buran mahi ti, ne babar ra ujan. Tapi adeh anu ne siru isen.

Masa lagi icek siti memang aku angan angan ra jaji polis ato pun tentera.

Da pikir aku minan online banking sanang, dan mudah. Sanang ato mudah untuk bala da kaik kambet password, pak bala pinuuh, bala namba susah ra minan online banking, sebab bala ti kaik tantu ngingat sanang kambet password. Sebab bala pinuuh manceh da moh pencen, ahi duit da buleh, da sanang minan online banking pak ne susah kambet, susah ngingat, kaik ingat, password.

Sistem sosial da paguh jugon perintah neg rakyat da aku suka brim dangan uhh nyugon da beken lah ahi masu perintah.

Adeh, adeh ku nyalan muto.

Pikir ku pasal sukan da ihong ihong ti adep ngunah chemistry dangan bala dingan adep sen adep serasi. Kalau kita sikadep ti adep perlu focus dangan nambah lagi usaha adep.

<noise> dak suka ku pasal tengkep dingan ku ngin ne suka ne nere ira nulung adep ne susah susah dengan en aja

Sabjek da paling suka aku...pimaan da sehat da adeh zat ne sien inceh...pane dangan bua-bua sabab pane dangan bua-bua ahi vitamin da masa itin untuk bala da mbuh berumur sabab bala da berumur kurang vitamin...makin kurang vitamin jadi pane dangan bua-bua adalah...sien inceh pimaan da adeh zat. Ahi zat.

Musim da negeri ami adeh taruh. Indi ujan, duweh siru, taruh musim dihan.

Meh birasu sabab tangan kita t selalu dok kupok, sabab tangan kita da megeh keyuh dak dekes bin ne nyangkit jenik dak tirewu inya iti ne kendam dak tirewu inya mesti dok sabun dok enih dok kupok.

Pikir ku pasal kesa skulah anak ami, da skulah ti, menu menu <noise> mbuh kai'k tantu lagi'k, ngin bala ne terlalu rayu'k dengan bala teknologi da iti ne, sampai mboh kambut asal usul bala ne.

uhh sanda pitayen aku nyugon neg bala dingan ataupun saudara mara adep, dingan adep da juho masu ramin sien ceh berjaga jaga mudip da perantauan dunia, aaa.. wang masa kine rak marik nitih ramin kine buleh marik, bek... sentiasa berhubung antara adep samah adep.

Gatuh neg opis lawyer, tiap kali lawyer adeh jani'k signboard ne sien nawang meret neg opis ne.

Migrasi da adeh da negara ami sien ceh bala kampung bipindah neg pasar dog tanang inya migrasi ngagau kiraja da pasar masu kampung. Meh anyap bala ne nganai da kampung bisi da pasar magau kiraja nan kaseh duit untuk maan, mende nyamung kehidupan.

Tarun da ngancak entek ku lapang en meh bees ato pun brubi sen entek ku lapang kaik mikir anih anih.

Tarun tana da adeh line ato service ne ngumit bala tana da datuh sen ne lebih datuh tana ne lebih laju line ne

Pakayan da aku suka minan ne t-shirt da nan da pakayan da kaik tantu uhh susah kasek ne da longgar longgar paguh.

Da nyusah aku pasal piminan handphone ti line internet ngan kaik panai ra minan ne.

uhh Kayuh da kreatif da tunah adep da paguh da bangsa adep sien ceh kita ngunah uhh contoh ne meng uhh pikaian batan asal kita bidayuh ataupun uhh bala anih kayuh da tunah tayung babeh kita ngamin.

Uri asal da adeh masu sani ne en Panadol uri da ngancak kaik bringku kaik mudar kaik nyingek kaik mesek.

Adeh kesah da sani ne. Ande amang aaa eee ku silalu ne pidaan. Pasal pimudip ne da sani ne da pasal pimudip ne da susah kaping ku.

Main da sukan anak inya main da komuniti ami en main bol badminton main basikal.

Teknologi da ngancak aku ingeg uhh telefon dangan laptop ngin aku kaii panai minan.

Teknoloji da ngancak akuk ingeg iti' ne sen inceh teknoloji sistem komputer da makin andu semakin canggih. En bada' akuk ingeg pasal kiraja da minan sistem, Lagik pun sistem kekadang line kaik paguh atau pun servis anyap. Jadi adup ngundah kerja ingeg. Kaik tepat masa wang sistem line kaik paguh. En sistem da ngancak akuk ingeg, madi andu iti'.

Service dak paling bigunan dak komuniti ami ti ku ingat ne nombor indi printah mi ngundah jeran, ngundah umo dengan mungkin adeh uhh klinik.

Cara ngundi da negara kit, negara sitik sien ce, cara demokrasi.

Subjek da suka ku masa sikulah sien mah bahasa inggeris.

Art da suka ku ti ne ahi jenis ne macam art pantai ato pun sungi. <noise>

Anyap kayuh da aku maru bidangah dangan ne pak aku mene trima kasih kayuh da adeh untuk jugon neg aku.

Pikir aku cara teknologi buleh dog tinan da sikulah cukup paguh sabab kita mesti mbuh ngajah...ngajah masa...ngamin ne beken itin ne kita ira ngajah masa gatuh makin gatuh nyambung...manih ti manih aga.

Lagi anyap artis atau tukang da aku muji ne, ngin aku kaii tantu minat dangan kayuh da meng en.

Kayuh da ngancak aku stress madi anu itin sien inceh ekonomi negara kurang. Raga kayuh mahar. Sbayuh gaji gatuh, raga kayuh meh gatuh. Ekonomi kaik tantu. En da ngancak stress dalam kiraja adep, lagipun kadang kadang kiraja ehem ehem kiraja dog lame, nancak siap capat. Kadang kadang, last minute yok .

Kita patut aaa exercise selalu. Maan kayuh da patut dog Kita naan dari segi peringkat umur meng ti, kita aba selalu maan kayuh da masin masin ato da pide pide ato pun kasam kasam. Kita maan kayuh anih da patut dadeg tibu adep.

Ku patut nyiken bala doktor da hospital Serian pasal kanam da aku adeh dangan kanam da aku kaii puan pasal ne...ngin bala ne lebih datuh pimanai ne tubek kayuh da aku kaii kanan tubek.

Kayuh da bayar masyarakat siti da pasar siti kaik kita mayar minan tunai ato pun cash dangan adeh lagih bala ne minan ne secara debit card meng card phone siti kita ngunah kredit kad.

Pimain da sukan mung bala anak inya da binua ami adalah main bol ngin ami simua ami minat main bol.

Sikulah da negara ami, kaik ne nyukong semua bahasa da beken. Bala ne mina nyukong bahasa Malaysia, Bahasa inggeris da adeh da bilajar da sikulah. Kaik bala ne nyukong semua bahasa da negara ami da puan aku masa iti neh

<noise> Kayuh da slalu patut dog tundah akuk, <noise> anyap sanda Dayak, pan exercise ganan ne. Ngancak adas luah, mung adup birajung kah, panu kah atau pun ngundah kiraja da ngaling ramin supaya adup sehat.

Ahi macam kayuh da ku puruh ngin ne en ngan <noise> barak dangan jambu serta dihan.

Ku nyugon sanda pitayen neg bala ne aba kayak ande amang adep, aba nyugon pinyusah neg ande amang adep ngin bala ne mene mene ngarap amu sebagai anak bala ne maju.

<noise> ngundi da binua ami dog natur bada uhh inya masu pejabat pilihan raya.

<noise> Kan ku dog jugon peluang <noise> belajar lebih bauh, aku ira ngumit <noise> skill <noise> kiye bala kayuh senang ku kiraja dak paguh dengan ngancak andu amang ku bangga.

Kita sipatut nulang inya da susah secara gotong royong ataupun nyungka uhh nyugon uhh bantuan ehsan ataupun kerja samah da kampung ataupun da negeri kita siti kita patut nyugon sumbangan.

Nehen bala sikulah ami ti paguh mina ne ahi kireng ahi dak kai biradat dak ain, buleh la ku sikulah in ahi keyuh macam dak deputy belajar.

Dak pikir aku inyap pinyusah pasal piminan handphone, sabab senang minan handphone inyap pinyusah kecuali adep dadu kambet password untuk bala nemba tuuh. Pak pinyenang ahi minan handphone, daripada pinyusah so inyap pinyusah minan handphone.

<noise> Aku wang tenan aku panu dak negara ami atau negara beken ami akan peribuasapat meng ami da negara beken.

uhh aku memang uhh suka kaping lagu uhh ricky el ricky andrewson dengan bala lagu bidayuh.

<noise> Cara, aar, minan peringkat umur, minan teknologi da bauh ti ne, cuma kan telefon, cuma pandai <noise> aar, ngaba dengan nyaut telefon, dengan ngecas. Selain sien ne, kai kenan, kai puan reti ne. <noise>

Adeh bala cikgu ami ngeban bisi adeh da bidayuh bala iban enih semua dak nyukong bahasa mung en.

Langkah ra ngancak duit ku slamat kudog da tabung atau uhh wallet.

uhh Da negara kita'k, amik tik, uhh da' sarawak tik, aduh uhh macam uhh kawin masu mas bansa da bekun. Conto ne meng masu Indonesia, aduh bala rakyat tempatan.

Cara duit slamat da bank ti kaik ku puan sabab ti serah kepada penguasa bank saja, adep ti nang nyimpan dengan ngumit saja.

Handphone siti beken ne beken ne nyusah tapi manusia piminan manusia ngancak ne susah.

Sanda pintayen aku nyugon neg bala dingan aku da biadu aseng ne muhun kaik tantu pasal. Mahun kaik tantu pasal sien inceh bisabar dan bidoa neg Tampa, anyap kayuh ngilabih bidoa, nyanda, nyiken, nyungka masu Tampa kayuh ti wang adep bidoa, semua masalah adep akan hilang garang anyap wang adep berdoa. En mah untuk kita manusia. Anyap kayuh, anyap raga wang aseng adep tanang. Berdoa anyap raga, tidak ternilai. Tanang inya anyap raga ne. So, Berdoa lah

Biasa ne teknologi ti kita minan aaa simua ICT.

Pinuuh ngajar, nunjok ajar, meng anih gaya ngundah ti, ngundah eh. Anih da buleh anih da kaik. Ihong kayuh da aaa pantang larang kayuh kuan kireng. Sien saja ngubah pimudip

<noise> Bala binuuh ngajar bala anak inya da masyarakat ami dak ngajah ngancak bala ne paguh dengan namba tuuh nyenda kiye kiye biradat.

Musik da paling aku'k suka sien ceh, musik slow mung slow rock atau pun reggae sebab senang asung dup ngkaping, tenang asung dup ngkaping. uhh jadi musik ti da paling aku'k suka. Slow musik dengan reggae musik.

Kayuh ti masu jani aaa pihak skulah mesti dep nyukong. Kan ne skulah sabab kaik kanan ngilawan anih da kuan aaa pihak skulah.

uhh Kitak mesti bersabar dengan mikir kayuh da ngerancang semua kayuh dak patut kitak merancang ne

Tau macam macam teknologi da computer da ngancak ingeg. Tubek tiktok ka, tubek iklan simua, sien bada dep meh kaik tantu ingeg bada gati gaih gati gaih pikir bada ne.

Servis da biguna da komuniti sien boh ceh uhh meng bala uhh internet.

Da pikir aku, pasal semua ti sien inceh paguh. Hen bala taap bauh paham ataupun sanang minan atau kaping sanak sanak bala adep bidayeh da madi anu itin untuk da computer kah da sistem dangan dapih dapih kah hen bala ne kaik kamet sanak sanak da terep.

<noise> cikgu bala ne panai ngajar sampe ne kuon. <noise>

Aku'k ira bilajar hobi da bauh. Bin adup dog mantug. Anih da, da komputer, mung anih bilajar aa.. talifon. Semua gadget da bauh ti'k, bin adup manteg. Ira ku'k bilajar ne.

Masa eku bele-bele edeh handphone, ngemi, dueh puru lebih suwak de rimpas. Masa en, kurang inya edeh handphone, so wong edep edeh handphone, rasa bangga dengan nak bahas lah, rasa, senang edep berhubung na ngaban dingan, dingan edep da juhok, nak masa en eku kerja juhok, da kawasan luar bandar. So, senang kontak dingan edep.

Aku silalu exercise... silalu birajung... silalu neg kabon piluah adas...sien saja aku picayak ngancak adep aku sihat.

uhh Cara Kita ngundah appointment dengan doktor kita bideput dengan pihak uhh Jabatan Kesihatan dak kuanter dengan uhh mung enih kita nyiken pasal mung nih kita ira neput ira ngundah appointment dengan doktor ataupun kita neput doktor.

Pimaan da kaik sihat untuk kita sien inceh pimaan da maru bina manis terlalu bigula maru bina padar pide da meng en pimaan da biek bala kasam kasam buleh naan Pak kaik buleh silalu. Kaik sihat untuk tibu dan kaik buleh skali kali kaik buleh silalu maan kaik buleh namal maan la.

Adeh inya beken minan teknologi cara da beken. Bala ne bisi minan laptop

uhh kita bilajar uhh Cara menabung ato pun nyimpan duit, biasa da bank.

Biasa pimain da sukan anak kinya main iti' ne, nombor indi' ne suka main ball, duwuh futsal. Akuk

Kayuh da kreatif <noise>

Teknologi ti cukup paguh. Pak ngajah manusia. Adeh manusia da minan teknologi ti tinan uhh beken, beken jaran ne nan ne ngunah pimiek. Pak batul ne paguh ce.

Teknologi da silalu ku minan ne cuma telephone ti. Telephone saja da bauh iti ne.

<noise> Cara kita ngancak anak bala sikulah <noise> paguh dengan bala dingan ne ngancak <noise> bidingan dengan paguh, ngancak mina sama dep dengan paguh biradat. <noise>

Biasa ne wang aduh aaa outdoor game kita main da sapa ataupun kita mesti mende da sapa..sapa ramin waktu tertentu saja dangan abih ramin pun aduh masa tertentu saja. <noise>

Dak masyarakat ami madalui ti bala ne mayar kayuh minan kebanyakkan ahi minan tunai kurang minan kad atau mobile phone kebanyakkan silalu ahi dak kampung minan cara tunai dan asih pilakon dak paling aku suka sien inceh masih kai ngilawan Tan Sri P.Ramlee pilakon veteran kebanyakkan dak manadui ti bala ku Tom Cruise en pilakon dak suka aku

Nehen mawah da paling suka da meng supermarket ka adeh function da tunah tunah inya games permainan ain saja ngibur aseng.

Rami da kana raye da kuan aku, da kuan ami rami kuon nguhut sien incheh gawai, dengan christmas.

Perkara dak bilajar ku dak sikulah en bala bahasa melayu, bahasa english, matematik, sejarah.

Da pikir aku sukan da ihong ihong sien inceh paguh masu sukan da singkadep. Sabab wang sukan da ihong, adep napud ihong dingan, bigaul, paguh, wang da sikadep ti, biek. Sabab adep masih kurang napud dingan. Wang sukan da ihong ihong ahi dingan. Ripu, rami, sanang aseng wang adep ihong ihong main sukan en da pikir aku.

Anyap ihong cuma ku nak panai main guitar icek icek sien saja.